Ma arva, et tuu ei olõ eriti õigõ muutaq inemiisi arvamust, kuigi vaheqpääl tunnus, et tuu om näidele hindile parõmb. Ja noh muidoki kõik arvasõq esiqmuudu, miä om näile hää.